Pịdịm mịlanụm mụn wẹgọ ta sọrụm kọpgọ, lakagaa nọ, ta nam mịn gan nẹnụ mịn ga lalịnụm mọ mịmọje,̣ mọ ya yan laị lawọ tị pọmana, ịnọ waịjị nsabụdgọ kaanọm waam mọn wayịnọn ịn taịjẹ, <noise> ṇa yaan nan, ndam yaamba wọppọ kị, pọn tị tọm anaṇgịmụ a sasalọp, pọn waị wa yan yat waam kọn, ịnọ waịnụ lakaugaa nọ yadọnka lịn rab, tị asibiti, ɗa yazụ wụtẹn tị ịkị ịlgọ ka wa yazụ wụtẹn pazẹ ɗụm laị laụzẹm, lawai rab yọk tọm pazẹ nbaastam ga to lalịnnọ watawụn sụm nam ka yịn par wamọ yaan wụtẹnị, anambẹn kẹẹnụk pidim wa yaan wu̱tẹn tugurgo mbatam warụk pịdịm maa wa yan wụtẹn ka tan kụmṇị nụnẹị ka pajẹ to paj yaa, lau yadọn pọdụk yag wụtẹnịm mịịn yaa waịj i̱k. Mịn ya waịz ịk mịn ga mịn paị ɗa wọpkọṇ nam yam wọtamgọn kọn tị kị lawaị mọ nọn pọtọn, ka lawaị nẹ takịn nbaastọm yan anambẹẹn yaan adgị wan kị wamọn tịdam ɓaasịm gan yaan laị <noise> adụk nbaatam wa yan laị nam ɗọk takịn lịịnẹi yaan yaụ rap, mịn kụmụk sẹrị ịmụ waịnụ, imu wainu, sẹ, lịnai kambaụgụ, ɓa yaz mẹrgẹ sẹ anambẹn pịp rap anẹ ɗọk wana ɗọk wọrọp anambẹẹn kọt kọ yaz mẹrgẹ sẹ sẹ Napẹ, sẹ Tọndọw, lịnụm kasị rab awamọ waịz ịgụm mịlanụm mọn wẹgọ, pụụttọn mịlmọ ịmụ waịjị, pọn ịnọ waịjị nga ɗa ya wụldọ anẹ tọmnọ <noise> ɗe yak wụldọm ịnọ waịjị, sọp sabịm mọna yazị magaa mon ɗa sẹrịm mayaa sabị kwaɗụto nanga nịi̱r ya? nam kudẹm mansị na yaa naṇ, n waịm mọn sọptakku <noise> n saan kị pọki n gana wanọn wam mọna wẹịjị ta waịj ịk, okẹị kẹẹ kaịị. Yaam gị yazị yaam ọtangụ ɗịyam kọn, ka nụm wụrụkna, lalịụnọ rab kị wana, nọn ka kamani,̣ nọn ka kamanị, nga kamanọ anambeen kọtsịn na ịnọ waịzị tama tama ga ɗị kamanọ. Wam ɗasam mọna wezị ne tamatamam ɗụmaụ kendụ mịn lịye mịn ga a wụten yamba mọ sọre kwaɗụtọ ino waiji ta piteje a wam, mon waigom wam kotko millanu waton milmo ta rayuwanom mon yajin ta ɗinom mọn ɗịzịn sabị ya tịblụtọ npọngọ dị pụdgọ pịdeị ma yan nezị ga na kwakọm, ɗịyọ ka mọlle, ɗịyọ ka wọrọp ga wana, ɗịyọ ka anampọmana, ụkụm ma yan wụten, pidim mo yaan wuten ka ma yak ɗị kon molmọle akọn, awa mọ waịz ịk Ma sịm ga apẹ ma gi yaz wụrwụrọ, ma ga apẹ, mịn wẹgọ, ụk lalịnmum mọ ya war pịdị mad wa mọ wa tiktawun kwaɗungon kwaɗungon maad wa mo ya anambẹẹna ɓi ̣gị ụzị sụm tịktọ nam nọn nọn wa waị mannị ɗiyo-ɗịyọm kọn ka ma yaz ɗịyọm kọn mụm mọ lọb tịkụt ka lamọlị nẹm, yamb ụndam ɗị amdị, ụkụm ma atụngọn sabịje, maga min sob sama ta po mamu, pọ mamui minin yaaji, pon pibum yamb ɗoon iku, <noise> mam ma atamgu sabi yamb wokku.